Vidina tomobile amineh atio misy matakatra a misy un milliard un milliard na deux milliards karan'igny na <hesitation> na ndraindraiky na izy koà le vaovao misy cent millions, cent-cinquante millions, na deux cents millions igny arakaraka ny vidiny fô izy koà le efa niasa ndreky misy amina cinquante millions, vingt-cinq millions arakarakan'ny état ny ndreky catégorie-ny izy koà ôhatra quatre-quatre na sprinter matetiky sprinter alô ny tegna be aty amin'ny andro ke le occasion.